Vichi pakixayí xaiyi <hesitation> kua kuu menguó, vee numero kua kuu vee numeró xhelo ña yenguó yo'o ya'á ahu uu vii, uni, komi, o'ón, iño, uxa, oña, óó, uxi, uxi oon, uxi uví, uxi komi, kaon, kaon oon, kaon uví, xaon oni, xaon komi, oko, oko oon, oko uví, oko uñi, oko komi, oko o'on, oko iño, oko uxa, oko uña'a, oko óón, oko uxi, oko xui oon, oko uxi uví. oko uxi oñi, oko uxí komi, oko uxi o'on, okom uxi iño, oko uxi uxa, oko uxi uña'a, oko uxa o'on, oko uxa uyiko, uyiko uu, uyiko o'on, uyiko uví, uyiko uñi, uyiko komi, uyiko o'on, uyiko iño, uyiko uxa. Uyiko uña'a, uyiko o'on, uyiko uxi, uyiko uxi o'on, uyiko uxi uví, uyiko uxi <hesitation> oni, uyiko uxi komi, uyiko uxi o'on, uyiko uxi iño, uyiko uxi uxa, uyiko uxi uña'a, uxiko uxi óón, uyiko, oniyiko.